इटली ऊ मौसम बहुत विविध निच, हदौ ईद प्रायद्वीपीय देश तौ। दवा अलग अलग जलवायु क्षेत्र निच। इटली मुख्य रूपस चार मौसम निच, वसंत, ग्रीष्म, शरद, रंग शीतकालीन। मौसम ऊ मुख्य विशेषताएं। सर्दियाँ, दिसंबर स फरवरी तंग निच, जवा तापमान आमतौर पर जीरो डिग्री सेलसियस टैन डिग्री सेलसियस तंग निच। जनवरीऔ माइनस दो डिग्री सेलसियस तंग गिरेच। वसंत, मार्च स मई तक निच, तापमान धीरे धीरे बढ़ेच, पेड़ पौधे हरे भरे हाचिद। ग्रीष्म, जून स अगस्त तंग निच, तापमान बौधि निच, वर्षा बौधि हाचिद, जुलाईऔ औसत तापमान अठाईस डिग्री सेलसियस तंग निच। शरद, सितंबर स नवंबर तंग निच, तापमान धीरे धीरे कम हाचिद पेड़ पौधे पीग रंग शवीग हाचिद। निंगानु महत्वपूर्ण ध्यान रखेन्नौ निच इटली ऊ विभिन्न क्षेत्रों मौसम भिन्न भिन्न हाचिद, निंगानु यात्रा लान्नौ क्षेत्रों ली औबल खिमग सया।